Karazagna laoka de maro de maro, sy voatery hoe an-dranomasina na an-dranomamy manko ipitrahany fa samy miainga am'zaigny arakaraky ny rahany izy fa de maro alôha karazagny laoko de raha ny vinavinako zany de agny amina dimanjato agny angambany deka isaisany an, ipetrahany agnaty rano akagny.